Sɩ bé tʋmʋrɛɛ, dɩí yábɩ sɩ yofó tɔráŋɛ, kawɛɛ baá yɛbɩ ŋsɩ rɔɔba mɩnɛ, bʋmʋ ŋsɩ ŋsɩ sákaráa mɩnɛ, tɔɔ bʋká káná ká, nɔɔ baá kpína, kílanáá baá gɩrína, bíɩ álámɩná ŋ kílaná ŋaá yɛ ŋsɩ ma dosíi tɔɔ yofó tɔráŋɛɛ dɩí yá kɛ, ka wɛná ka mʋtɔ tʋrʋ baá dʋ bɩ rɔɔba mɛ, ŋñná ka mʋtɔ tʋ, kawɛ tʋtʋŋɛɛ, bʋwɛ sísiŋɛɛ, bʋwɛ ŋsɩ yáázisɛ sɩrɩ wɛ bʋmɛ mɩnɛ, bʋʋyɛ ŋsɩ nʋʋ wulí nɔɔ mɩnɛ tɔɔ bʋká fɔɔkɔɔ bʋyɛ bʋʋ pʋkʋtɩ yá nɔɔ mɛ pʋkapʋkapʋka, tɔɔ yofó tɔráŋɛɛ ká bíɩ kʋ fɩlíɩ, álámɩná bʋʋ bisí ñ mɔsɩ kɛ ññ sʋ límɔ ka walasɩ kɛ ka mɔsɩ bʋ mʋtɔ tʋ fɔɔkɔ ñtɔ tʋ, ññ takɛ tɔrɔrɔrɔ tɔɔ ññ kpátá dʋ límɔ ŋ nɔɔ mɛ sóóni kpátá sukuti ññ mɔsɩ yofó tɔráŋɛ ká ka ŋñ gɩrína ŋ kílanà ŋñ gɩrína ŋ nɔɔmɛ, ŋñ gɩrína ŋ kílanà na siminamɛ ñŋaá, adoŋá ñŋáá, atɛ ñŋaá, ŋñ gɩrína siminamɛ mɩnɛ, tɔɔ ŋ nɔɔmɛ tɩtɩŋɛ kílaná ŋá, na vaŋdiwo lɔ, na vamɛɛrɛ lɔ, ññ gɩrɩ bí mɩnɛ tɔ adoŋá ró ññ gɩrɩ ná adoŋá ró mɩnɛɛ ññ gɩrɩ ná sɩnáŋɛ kaá káa ró. Na vandji ɔnɔ vamɛɛrɛ, ññ gɩrɩ ná mɩnɛ, tɔɔ ŋñná sɩ biñto feé-feé bɔɔyɛnɩ. bʋlí ŋ nɔɔ mɛ. Ná tɩtɩŋɛ ŋñná sɩ bíɩ ŋ gɩrí mɩnɛ ka tɛlɩ ŋ nɔɔɔ koñ nɩí yá sákísákí, tɔɔ bʋnáá bíɩ álámɩná ŋ dí dito kóo bɔɔyɛnɩ, ditoó valá fɛnɩí yá léle. Bʋtá ŋsɩ bɔɔ álámɩná ŋ ɖoróo nɔɔ kʋna-kʋna mɩnɛ, ññ la sɩ ŋñ dí dito bɔɔ, bɔɔɔ kɔwana tʋŋvánaá dzɛ. Álámɩná ŋ bisa, kʋ kaa fɩlɩ lɔ <noise> bɔɔ nɔɔ sɔkɔwá mɩnɛ mɔ, ditonɩŋɛ ká bʋ kílaná mɛ kélená-kélená ka bɔsɔ ka sɔkɔ, bʋ gʋrʋ, bʋ tádé álámɩnáá dí dito mɩnɛ bɔɔ. Tɔɔ yofó tɔráŋɛ káá dɩí sukutína nɔɔ. Ídzá go tɔráŋɛ tɩtɩŋɛ ñka kaá dí dzɩñŋá dá afrɩka ñba, kawɛ bíɩ dɩsʋsʋrɛɛ yáa, bíɩ komóo wáa, bíɩ kpálɔɔ wáa, komóo wáa bíɩ akutú tɔráŋɛɛ yáa bíɩ, bʋ vʋʋ baá gɩrína nɔɔ, amá yofó tɔráŋɛ kadzémɔ káná kaá kpí nɔɔ gbaagba kakɩ tɔrásɛ sɛɛ dí dzɩñŋá.